Aody ô! Tegna miala siny lah fa andro efa alina, zahay reraka mandeha miasa isan'ia- isan'andro miala mandraina tonga hariva de zahay koa mba misy zazamena an-dragnonay de zahay sy mainsy ma- mandry aloha nefany andrio mbola mandefa raha magneno foagna isan'andro isan'andro de mba raha mety de mba hifagnaja ansena am'fiarahamonina aketo de raha mbola tsy tapahindrio koa izy de andeha hagnantsovanay police andrio mba handamina ansena raha ohatra ka sy mety amindreo le mifagnaja, tegna azafady!